بين بيت على شجرة وبين مركب صالح بس كان بابا البيت عالشجرة الحاجات الراكحة مش متحركة. تعطيني احساس بالاستقرار اكثر. غير اني انا انسانة تخاف من البحر. نحس باللي شاجرة امان اكثر. بالك خطرة هي مش قارة اكثر بلكيش خطرة هي راكحة في يعني مش مش ما هياش موبيل ما هياش متحركة. وبالتالي هي تعطي الاحساس بالامان اكتر